أنا برأيي نشوف أنه هذا الجيل ما عندوش هذيك الحيوية وهذيك السعادة اللي كانت قبل في الماضي، خاطر في الماضي كان سككوا لحاجة بسيطة بصح فيها بنا وحلا، ويالله في هذا الوقت يعني هي صح عندهم آآ كل الوسائل بيش يلعبوا أما معندهاش هذيك البنا اللى كانت قبل معناها تقتلت كل شي.